E gitara io zany e io zany e tena sara io tena hitako sara e ame ame fomba fitendren'olo aby io e, misy agn'igny akoraha sary tady igny zany igny e hirahiraigny zany igny, arakarakan'igny zany e famoahany feo, zay.